أنى نختار لعبتي الشطرنج، نحب كيف تحتاج تفكير عميق، وتحلل- وتحلل كل- كل شي فيها، وكل حركة فيها تتحدى عجلك بش تنجح فيها تفش، بش تغلب خصمك فيها، ولا لا تنجح في- في، كيف تتغلب على خصمك؟ في محتاجة ذكاء وتخطيط.